To a̱gba̱dang nkyang u a̱ myim a̱bvwo a̱tazur a̱yin ntazwa a̱ra̱mbyung ku a nu bvwa a̱rambyung ni, a̱gbodang nkyang u na a̱yet a̱bvw <hesitation> kabvwa ka na mwruki, <hesitation> u̱ bvwo ka̱buwa ka na nwriki, u̱ bvwo zwa nu ji ni ban dyi, nzan takei ka̱kpyang ba̱ byyi ka̱ryi nba ka. A̱yemi nu a̱nayet a̱gba̱dang nkyang u eyim na na myamm ni a̱ntazwa a̱ran byring an ka̱noyang ka na mu bvwa a̱n yya a̱mboryring ni. Ku a̱ bvwo takai aya ba to a̱ byi ka̱bvung a̱ nusak ka̱yi ba a̱nbyring a̱yyu yreng a̱ ya nu swrang ba ku ba̱ wop a̱zwuyen, to am ku na yet kyanga, a̱ myim a myam ni u-u tsuup ba̱shunshon. Nnyai ka ni zu ru nbvwo, ba̱tyi ryit ba nnyai ka, <hesitation> a yreng nnyai a nba a̱mi a̱ ru bvwo ba ru bvwo na̱sa na, a̱bang wani di yya ji ba ndyi ni, ka̱ryi wani. di yya ji ba ndyi ni, ba buwo yya ji a̱tyi nu na ndyi ni ba bvwo yan ji a̱na nu nan dyi ni, babvwo a̱kpyong ka̱ryi a̱ya, ba bvwo tada ka̱ryi aryi <hesitation> ka̱tsutsrang ka ba nu eat a̱bvwo ka̱ryi a̱ya ba ya nkyingya a̱nzan ba nyat, ba yet ba̱nyet ba a̱ kap ku̱yak, ku ba yet ba̱nyot ka̱wai, ba nu cat a̱ bvwo a̱yemi.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 Ku ba bvwo ka̱ryi a̱ya a̱byi du̱shishik a̱ byi du̱ka̱tuk so ba muna̱ tyei wan ka̱won ka̱ryi a̱ya an yya yreng karyi a̱ya ba an buwa ka̱won ka̱ryi aya ba di ya ji ban dyi ni, di ya ji bandyi ni, so nkyang a̱ya nna yet a̱kpangtun nkyang a a̱yin na myin a̱bvwo a̱ntazqa ka̱neyang ka ni. Sanan barye aya ba yet ba̱yet a̱cccrua o? <hesitation> a̱na nu a̱ yet a̱ntyuk u a̱ hwwon zok e. Ku a̱ hwwon ba bvwo to a̱ntye ni fa ku a̱ba a̱bang yita a man ba̱ hwwon zok num yaan, a̱ ryat ba̱tai a̱ yet ba̱myet ba̱shwang ku ba a̱ ma ba̱ yet a̱ntyu ba̱shwang, a ryi ba cat a̱ bvwo ntakai nkang a, sanan a̱nba̱hwa nu an a̱mbatat nkyang u̱ a̱n tsuup i nu a yet ba̱ryat du̱zuzrak, ba yei byi du̱zuzrak ku ba byi du̱shishik to ba nu cat a̱ buwo a̱yemi, avon kyang a bvu ntsuupi a̱nab a̱yyu ba wrang nkying ya, a̱ bvwo wan kyung ya? Domin a̱ra̱ntyok a̱n shyi a̱ swat a̱ wui ya kyung ya ba ka̱ryi an ahyi an sak an sang kyung ya ba, to ama ma ku a̱ntyuk u a̱nbging u a̱bai i a̱ yet a̱ntyi wrang kyung ya ba a ryi ba to a ryi ba nu swat zang ka̱ryi iya, to ba na cat a̱ bvwo tukai nkyang a̱ya ka̱ryi ka a̱yin a̱ su nat yreng ka̱ryi a̱ya.